Me kon bashkë edhe t’barabartë jon shumë 2 tipare t’rëndsishme për franqezt. Kshtuqë kultura franqeze e vlerëson shumë <hesitation> stilin, edhe me kon ma t’sofistikum. <hesitation> jon krenarë për bukurinë edhe krijimin artistik që e kanë n’shtetin e tyne.